Yi a pa'a mi mɛna a mɛ ya yɛrɛma ba nicoza sitiyasiyon ba nicoza duwe-duwe sirtu sirtu han dana han dana han lobere ba nicoza sa ba nicoza sa ho luwanze se yi a pa'a ya mi mɛna a mɛ ya nɛ a nupɛ ji mi ɛnɛ un ya bewu he in wa woro yɛ un ya webun sisa-sisanɛ